Mbu- mbu- mbughui, mbughi tichii, tichichemba- tichichemba utando wakwe ughire nyuthi nyužitia fichi ti- tikeatha nyumba mirachu nihandu heikaa, mirachu kangi ni kangi ni- ni handu hoyeye ethike kindirio he- heishighia kijo yaani midegho. Ichidegha fíjo vya woke <hesitation> midegho wiya wa mbughi ndiyo ni nyumba yakwe nyuthi tiyatakwe mtando- utando wia wakwe niuwedeghea. Yaira kindo kamira kinohakyabarwa kamborwa nae harichia haya aware kijo kiya aye. Ni <hesitation> utando uwe wa mbughi ni- ni mdegho we varia kijo. Kangi ni ulizi wakwe, ni handu hakwe ikuria maadui vyakicha vakamiibalai hei haika mmba boa kole nikindo hairima ikiya, aki- aki- akiya. Kole arairima ikiya amanya hio ni handui imkelele nguju, yairima iriche kana <hesitation> ijitahidi ishighe ikipambana miracho ni kwakune ni kando ya irima i- i- iriche kana ha hivo utandu huya ndima yakwe nigwara kijo na ni ulinthi.